ऑक्टोपस समुद्र में रेबा हालों एक अनोखो जीव छ। जीके आठ पाव होवे आठ हाथ होवे छ। ऑक्टोपस उन आठ हाथ से कुछ भी छू सके छ समझ सकें छ और उस बात को को प तो भी लगा सके छ। ऑक्टोपस के पास तीन दिल होवे छ। ऑक्टोपस को खून नीला रंग को रेवे छे क्योंकि इमें कोपर रेवे छ। ऑक्टोपस ऊके शरीर को रंग बदल सके से खतरा को महसूस करके वो ऊके शरीर को रंग बदल लेवे छ। जब ऑक्टोपस खतरों महसूस होवे तो वह स्याही कि तरफ चीज छोड़े च जो उसे खतरा से बचावे छ।